طبعاً الحياة بدون الكهربا راح تكون مرة صعبة بالنسبة لإننا تعودنا على العصر الحديث والتقنية والكهربا والأجهزة الإلكترونية، بس أتوقع في نفس الوقت إن هذي التجربة راح تكون ممتعة، ممكن أجرب مثلاً إني أتسلى في أشياء ثانية غير الجوال، لأن الجوال صار يأخذ كل وقتي فلما أجرب الحياة بدون كهربا مثلاً راح أدور على وسائل أخرى أتسلى فيها أو أتعلم منها، مثل الكتب مثلاً بعطي وقتي لأصحابي، راح يكون تجربة حلوة.